Gny ilà ny savony zany. Tsy mety laha ohatsy ka miandro amy rano amizao avao satria <noise> rano io malama tsy mahafaky ny loto amy vatatena. Savony iny amizay zany, iny zany mangalaky loto rey. Manao hozay koa lafa manasa lamba. Gny lamba se tsy ho sasà amizao avao rano amizao avao fa tsy miala loto. Fa lafa manasa lamba, kosekosehy amy savony, zay vo kobana, zay vo atany amizay, zay vo miala gny loto aminy.